اني افضل انه اكون الانسان الاكثر ذكاء مو الاكثر شهرة لان الذكاء يعني اني احب الناس الاذكياء بس الناس المشهورين مو هلكد يعني يعني يعني مو هلكد معجبة انه اكون مشهورة لا بس انه اكون وحدة من الاذكياء هذا الشي يعتمد انه يكون عقلك جذاب يكون تفكيرك خلاق مبدع مو مثل المشهور